Ny fomba hanalebiazan'ny teleskaopy ny zavatra alavitra de amin'ny alalana <hesitation> fitaovana <hesitation> toy ny lopy de iny fitaovana iny no manalehibe ilay zavatra ijerevanao oe hatraiza ny alavirana tianao jerena oe te hijery planeta hafa ve ianao sa te hijery kintana hafa.